Pësiyën uncí eta, eta kañanká nandun debëlopëmaŋ uncáak. Mënteebá këntee banjá uncáak ayá kurum, pëmbos ayá karum, eta ndan waw. Me uncí mënteen mëndëmban mëndëmban mak pësiyën doolank urësáas pësiyën ajá pënţañ dí wil pëfiye ţí ngëmbaŋ ngëloŋ. Alorëk debëlopëmaŋ ací ngësekëtër bëliyëng kar ombaŋ ombaŋ awará pënţíj ţí debëlopëmaŋ. Uncí mënjeej pësiyën senegal mënjeej kasamans njí dací dink, kasamans dëpuwi utaŋ senghor bufina këfina koŋ cí wí kasamans. Kasamans leempaţ igá waráţ, ekonomi, <hesitation> ekol teenee ekol inëp ţañ doŋ icí ţí ekol inëp. Parapor mëyá ţí umburu dakar wun mëndiŋ wín këlas duna dí inëp këlas dí inëp. Mëwín nak bëgá banjá budoolanu me ká mëndiŋ yeenţ pëyá umburu dakar wun ajá kënţënk bëgá iraŋ iraŋ yun iyay deendeeţ. Teenan kasamas igá waráţ, igá waráţ. Mëntee bá këte devëlopëmaŋ cí dí pëmbos igá. Lekol fok pësiyën kayes ná ekol bëpënan inëp yi bëliyëng tí këkës bañaan, kasamas afina kaloŋ fina mak, kasamas afina kaloŋ fina mak ţí debëlopëmaŋ senegal. <hesitation> teenana use uncak wí já cíwunk uncáak kinjá wí teena ná wël kuraŋ donk pëni tee umbandi duwáañ andanaţan dël. Fot pësiyën ţí dekupas bandori dooko waráţ <hesitation> abá pënani kuraŋ abubandi duwañ ambá nanţan ţël jinda kaka kuraŋ. Bëgá, teenana bëgá kampënan ñaan ţí ŋáaţ nasempe <hesitation> pëyá opital ací uleemp pasëk bëgá waráţ. Uncí mënjá debëlopëma uncáak cíwun igá ni ekol iyeŋ fërasëtërukëtur cíwun debëlopëmaŋ ekonomik uncáak. Pëjule pí pënţeend bañaan uforësa pënţënk bañaan ţí pëjule bënţeend bañaan uforësa. Bë dukës itakës tank itakës dukësáaţ ekonomi ekonomi kamaŋ përobëlam ací waw ţí uwínjí.